No ei tiiäq, väega filosoofililõ küsümüs. Maq arva, et ei tiiäq, kas piät nii väega kannahtama tuu jaos, et õnnõlik ollaq. Tuud või väega mitund muudu arvadaq. Maq nii väega selgehe ei mõistaki üteldäq tuud.